Çaj të ftohtë, limonadë, frappè, sidri, pije energjike e qumësht bajame. Ktò pije ofrojndë larmi e freski e mund të përshtaten me sapúrt personale.